<noise> Yamba a bib timi ɪng wɪɪn shɪdo wɪɪn dɪrr mɪn dɪ fokte kɛ iɪng wɪɪn shidd wɪɪn dirmin na fokdɔ, <noise> mə yɛ dɪ shɪdɪ wɪ nɪndɪr mɪn dɪ fʊktʊ kɛ <noise> dɪyə kə mʊkʊm dɪ shob ma chob keto ma fangim yambakɔ <noise> shɪdo wɪɪn ma bɛn nɪndɪr mɪn ɪng mange ɪng fɪn nakɪr mɪn wɪ dɪɪn dɪn ya fɪn nəkɪr mɪn yə ɪn mɛkɪr nəbɪyən kə fɪn yəmbə wʊnʊ dɪ shell, ɪng dɪɪn meekir kiɪn nabiyang ma yabo kə butɔ bwaye bwa, ma weerim məmɛkɪr mɛkɪr nəbɪyən kamɪ kum dɪ chub kʊ mɪ watɔ butɔ mʊ kʊntʊ mɪyə ya mɪ yən mekir nabiyang, kə mɪ mekirin, kʊ mɪ nwa butɔ mɪn kankkudak <noise> mɪ nwa niman tɛɛn-butɔ mɪn mɪ nwan ɪng nimanjan <noise> kamɪ kunum a fɪn mekir kiɪn nabikang kʊ, shɪdɔ wɪɪn ma yo a dɪrr mɪn wɪɪn yɔrɔdɔkɛ ma mɛrɪ ɪng lɔ be ma kɛ katon yamba. Yɛ nabiyang mɪn na fwaratin yamba <noise> ma sher ma ya fɪya kammin, yənəyɪɪ kina mang kwata tɔ dɪn yɛshɪ <noise> shɪ kə mɪ riim a wɪ kwatatɔ a fɪya kan mɪn kʊ dɪ dɪ lamtɔ mɪ. Kʊrakɛ dɪ be a dirminne ɪng yə finin <noise> məngkɪn ƙəlmɛ <noise> ya ɪng kwerang shuku <noise> kə ɪng na kobkin boll kɪɪn ya ɪng kobe ball. Kashɪ yəmbə wʊnʊ dɪ səal ma kwɛrənbʊ chʊkʊ mə mʊgbʊ bʊtʊmɪn kʊ nə mʊ nwədʊ nɪmən <noise> tɛn bʊtʊmɪn nwa butɔ mɪn <noise> mʊ nwə bʊtʊmɪn dɪ bwərənyɛ <noise> fɪ yɪlɪn ɪnbɛn ə mʊr bʊtʊmɪn <noise> kə mɪyə mɪ kwɛrənyɛ chuku <noise> mɪ mukammine bubmin kʊ ma nwa wɪɪn bobmin kakkidak <noise> kə ma fabɔ ma yəbɔ ə wɪ fɪn kwɛrɛnyɪn chhʊkʊ ə təmɛ kɔ <noise> mə dʊrʊm fɪn məngkɪn kalmɛ a murɪ lo mɔ <noise> nə mɪ məyəngtʊ kəlmɛ wʊndɛnɔ <noise> ə mʊr lɔmɔ <noise> ɪng mənshɪ mə mɛkɪr bʊtʊmɪn <noise> bʊtʊmɪn ə yɛkɪƙən dɪ sɔnɪnɛ <noise> mə yə fɪlɪnwəs ba keyi kɛ <noise> kə mʊ mʊkəntʊ bʊtʊ kɔ. Bwara butɔ naba bwan dɔ <noise> kə bwəreə butɔ ə dʊddʊb bʊtɔmɪn kɔ bɛ mʊkəntʊ butɔ wɛ bə yɪmdʊ kɔrfɪ shɪ ə shɛrɪ kɪ <noise> mə shɪrəm dɪ mɛkɪre̱ wʊnʊ mə mɛkɪyɛwɛ <noise> mə tam ə nɪndɪr mɪn ma yɪm bʊtʊmɪn dən ə yɪm mɪ məngtɔ <noise> mɪ nətɔ ə bʊtʊmɪn. Dɪ ƴətʊ nən shʊ <noise> mən səu dɪn mə məng yɔrɔ mə məng kʊnʊ ə ləmɪn <noise> bətʊ tʊləngshɪn <noise> mə nwəkɪƙən ə yɪkəkəm yɛ bʊtʊmɪn <noise> dɛbɪkɪn mʊkɪn bʊtʊ <noise> ɪn bɛn kɔ ə fɪyə mɔ, <noise> kə mɪyə mɛkɪrkɪn nəbɪyən kɔ nə mə bərsɪn dɪ shɪ mɛ kerɪtɪshɪ <noise> kə mʊ kʊm dɪ chʊb kʊ <noise> mʊkəm bʊtʊmɪn <noise> dɪn dwən mwɛ fəttɪn ə bʊtʊmɪn <noise> mə nwənwə bʊtʊmɪn kʊshɪ <noise> ma mang nakɪr a fini <noise> kabɪ kungi mɪ ya finan ksə mɪ yə kɔ nami tabudɔ ɪng shɪdɔ wɪɪn mɪ nwətɔ ɪng wani kɛ nə mɪ bər ddɪ nəbɪyəng <noise> mɪ kertu ɪng keshɪ nɪbɪn nɪyɛ nɪ məngtɔ kwətətɔ yɛshɪ, nə mɪ bərshɪn dɪ shɪ <noise> mi kertɔ <noise> ɪnkɛ nɪbbʊ dɪ dən shɪ dɪ shɪrətu shɪdɪ mɪ kɛrɪtʊ shɪ bɪne̱n nən sɪn kɔn <noise> bɛrɛ bə rɪgən mɔ mə dʊrʊm <noise> kə mɪ na̱n mɪ mɪ mʊkən bʊtʊ kɔ kə mɪ kmɪr fɪnɛn kʊ fə. <noise> Mɪ fuk ɪng nebshine derra mɪ nungkantɔ nɪbɔ irin kalmɛ shɪ ba mangde, binəng dɪ kotchitɔ wɪ dɪ məngtɔ a bɪnɛng nə kʊchʊdɔ <noise> wɔtʊ mə nɪ, <noise> shɪ məngshɪ yɛ nɪ ɪng fʊk neɛshshɪnɛ kʊbɪnɪ mɪ kɛrɪtɪ bɪnɛng <noise> yəəm nyərɛ <noise> kə mɪyə kɔ sɪrədɛ kwɪkɪn kənkəyɛn yəyə diꞋ nəə ya'am ngare kamɪ yokɔ, shirade kwikin kang-kenghe ma ya dɪz naa yan shung mang nakɪr shabəi kɛ a sher a butɔ mɪn mə fəng fəng tɛn bʊtʊmɪn kəkkədɛk <noise> bɪ nɛn wɪ dɪ kɛtʊ wɪndɛnɛ dɪ mangtɔ nakɪr shɪnɪ binɛng na yib dɪ keto windɛnɛ dɪ mangdo nakir nə məngdʊ nəkɪr shɪnɪ. Nɪbɔ firim shom <noise> ninong ma kɛ rɪm kerim shɪdo ba yika shoke naba nwandɔ nɪnəng ma yɛ kershi ma chombɔ kɛ kɪn kɛ tɪn mɪn mə kɔɔm ɪn bɛn ə yɪm ə kʊccʊm bʊtʊnsɪn ə nʊnkʊrʊm shɪ dɪ wʊnʊ bə yɪkɛ shɪnɛ yɪkɛ mə kom ɪn bɛn ə yɪm kɛtʊ wɪdɛnɛ ə məng nəkɪr dɪ sɦonɪ nɛ sɪdɪ mʊ kɔrətʊ ə fɪyə nɪ bɪ shɪrɪ nɪ kə dɪyə bɪ ke̱n kɛtɔ kɔ yən tɔm kɛ sɪrɪ wɪndɛnɛ kə mʊ kɔ <noise> bə yɪnkɛndɪkʊ dɛn dɪbɔ kə bə yɪkɛn yɪkɛ dɪn chən kəkə nɪbɪ fɪrən ə kʊccɪbʊ fɪnɪ. Nɪnəng mɪ kɛrɪ sɪdɪ bə yɪkɛn sɔ kɛ kɔ kə mə tɪkbʊ fibin kʊ ma kɔm dɔɔm kɪ lɔttɪ bwɪm, <noise> nɪnəng ba tɔtimin dɪ toor, ninɛng mee kɛ keto wɪ nɪngdɪrmɪn mə chəkdɔ <noise> nɪn nə mɛkɪr naꞌ mɛmɪnɛ <noise> mɛkərkɪn nəbɪyəng <noise> kɛtɔ ɪng kə məkɛnɪ ɪrɪn wʊnʊ kʊ <noise> nəyi̱mɪn fɪn nə yɔɔn dɛ <noise> dɪrr nɪn də bə chən dɔ kɔ dɪɪr ə chəccha̱b kɔ na yimun fɪn da na yonde. <noise> Na kwandin kwando nɪmənchəng yekɪni mʊ <noise> shɪdɪ wɪ bə naəbətɪn dɛ <noise> lɔkkɪn bwɪm nə lɔddɪ yɛ kɛnɪ mɔꞌɔ <noise> nə tɔkəndʊ balle nɪ lɔb bwiin, <noise> nɪ mang k tikkin fibin niyye, <noise> nɪ kwaandi kan nɪ mang dɛ yənɪ mɔ <noise> chəcchɪn bɪnɪ dəan nə fətʊ yɛ mɔ kɛ <noise> kɛtɪ mɪ barshim nabiyaang mɪn ɪn bɛn, <noise> mɪ kɛrɪtɪnshɪ durtume bɪ mang kɛnɛdɪ <noise> kə bə məngbʊ kənədɪ kʊ ma bɔ bang bwiim yɛ nɪbɔ mɪ yɪ ma finang ma mang shɪm bɔ shɪrr nɪ, ma kʊ nɪ ing been a kʊn, <noise> dɪneng mɔkʊm nɪnɛng ə kirtimin kʊn, <noise> shɪ moma mang shɪdo yɛni mə məng shɪdɪ yɛ nɪng kʊmə ɪng shɪdo bwɪrrɪ <noise> kama tikbu nun dirrmin kʊ ma fufu ɪng bɛn <noise> kə loom bwɪm yɛ nɪ, kə ma mangim shiddɔ shukɔ fangɔ yamba ə fʊddʊmɪn chwɛllɛ shʊ wɪ <noise> kə məə məngbʊ kʊ yəmbə ə yɪm. <noise> ə dob dɛ nɪɪn dɪrr mɪn nɪn dɪrr mɪn a fwide yɪ yiim niman sha <noise> yɛ nɪbə firim a durtume. Shiddo wɪɪn yambi dɪ fokto kɛ mɪ keen mɪ yiker mɪ ketikim shɪdo wɪɪn dɪrr mɪn dɪ fokto kɛ yəən məng <noise> kashɪ fɪ shɛl kʊ <noise> kɪɪn ma mok botɔ mɪn, ɪng ya yang kwareng shuku ɪng manghan kalmɛ kamɪ mang yoni kʊ dɪ limme, mɪ fətɔ <noise> nima butomin <noise> ma fwaratikim tʊləngshɪ. <noise>